A' injo' punna kanre-kanreanga' iya lohe' ji punna kanre-kanreanga pocu' nganua' kamponga' kah nu ri'olo e' injo' biasa punna pa'jagangi do, biasa e' re'kua', re' rikua' punna polongi' capi' ya atau e'bembe' ataukah jarang, nah pasti re' dikua' konro' na injo' konro'a uh, macang ku' hei' na, injo' prosesna pasti ri pallu'i injo' ngurus'i nu' gampang kale'a ji anunna iya, ripallu' pa' sibau' e', e' lasuna kang nganu lasuna ya, lasuna eja' lasuna pute' e' e' lohe' injo <hesitation> e' se'la e' pissing' injo panaung ngase' mi injo', ngase' nampa njo' pitajangmi sagenna' anu je'ne kah punna maeng njo', beh massipa' palagi punna re' anunna, e' lemak-lemakna ehm sipa' payya jadi punna dumpi' ya, dumpi' dumpi' eja' e' <hesitation> e' apa isse' arengna injo' e' uhu'-uhu' assipa' to do injo' palagi punna, injo' punna pa'jagangi' na re'na injo' anua' e' dumpi le'lenga bah injo' assipa' injo', jari' punna anu' re' to dikua' anu, e' baruasa E' apa isse' e' re' dikua' jagung marning, injo' jagung marninga ya l, e' nu' risanggara' na pasi' bau' anu' e' lada, se'la, e' lohe' lohe' pasilaukkang' ya na, nu nu' roko do, nyu' roko' ri kikki', jadi punna biasa punna tu' toa' ya hatangi na kanre injo' jagung marninga' kah nu', e'biasa re'nu terasa re' to'nu la lassiri' ji anu, lassiriji kikki'